د واده لپاره د بودیجې جوړول د لګښتونو د کنټرول او مالي فشار د مخنیوي لپاره مهم دي. لومړی باید خپله مالي مرسته وڅېړو، بیا د واده اړین مصارف لکه تالار، خواړه، جامې او نور تنظیم کړو، نرخونه وڅېړو، سپما وکړو او ټول لګښتونه ثبت کړو تر څو یو منظم او د وس مطابق واده ترسره کړو.